Gny ho moa izay, <noise> io koa agnisan'ny mariky ahafatara fa da madio gn' olo raiky. La gny hohonao izay alavanao ka madio igny izay; da olo-madio anao. K laha anao manao lava hoho ka fe feno tai-koho gny tagnanao; Da aha! Da olo voretra anao izay. <noise> Da laha anao izany malotoloto ka misy tai-koho ka nohaninao igny; da lasa <noise> ambavanao agny <noise> da mivadik <noise> kankana <noise> ign.